ŋojik nawate kune pujö yoŋesi ko kulya nagon koko meta a wate kana naŋ koko kunu tu kaŋö kokodo 'ban ti na bubulo guwa ko ŋutu kode ko monye midijin kulo ti todinikini 'busan na kenda na ŋojik na i pirit na geleŋ

ko mose ŋojik kulo meda kilo ŋojik logon koko aje yuŋun kulo a koko medi' se a koko leru yiti' ŋerot kase a ko mose kase kulo yiti' ŋerot leru kase kenda yi kenda tojo ko koko a tutuŋundö a koko bulöndi pokin kade medijin

ne' diŋet na ŋutu' yesu daŋin murek ne' diŋet daŋin musala aa yi waran moju sayi paran gwe a 'diloŋ kosaŋ a gwe a 'diloŋ nene' diŋit na sayi yi waran a 'diloŋ na ko nyeyini kosaŋ

Banjajin na'di'dikin kune tikinda wate kune ak kölökindö kode' suluja na tujarju na a togolon parik

kenda na a ŋarakinda kega parik i diŋitan nagon ködö ŋutu' a gboŋ ko puwet kogboŋ denesi' na'but a do topundi' lele' kiko logon do galundi gurusutöt

todiniki' na koko na skul kode na kenda aya ko metet nagon di ti koko gbe'de 'bura kode' wöwöro skul yi meta 'bura

kenda na molu bubulö tetenda na gwoke nikana na kobgon denesi kune ko ere denda 'börik gwokeyöt kune diŋitan kune liŋ ŋutu' totoyiŋakin ko 'börik a ŋutu' dendi' denda adi kune kulya a na'but kune kulya a narok ŋutu' bge a lo'but

ee na 'de'ya gurusu kune i beki bai mede

nan 'yuddu kinyo gboso gbanda' kaata' burusut aaam lisötit a gbe'de maragi' a gbe'deŋe aa loputu' kokule' loŋ kata

ŋutu' lo ko yiŋa taliŋ diŋitan kune liŋ kode' do jambu ko lepeŋ a lepeŋ a tikinda yeiyesi' kode' nyopesi' 'ban yi na kpeja di lepeŋ bgoŋ yeiyesi' nagon jore ko lepeŋ

Yi' ködö sondu yilo ŋutu' yI kadi na wini ma dedena a lepeŋ dendi tiki' na ruket na ret lo yola'

yee nan totokitaju simu yi diŋitan jore

Ko 'de'yá na kinyotot na na'but i pirit na kye ko a mukö ko 'dela pape amanyen gboŋ manye gbooŋ manye gboŋ aaa presk kode' aa na 'but 'bayin a kisum

ti nan kodo nyesi kiyönji gboke a dodo ŋete kabeji ma'di kulye loŋ gboke burusut a marage lokore katelok sya ama'di kule' logon gbeti gboŋoti wole ti nan kodo nyesi nyesu

kobgoŋ ŋojik lo'di'dikin kulo nyanyar nyesu kode tikinda na ŋo logon ko 'du'dumadu a loron i kutuk a joundi 'bulötö

Ko pirit kulayet na pipika kode mimiyen a na a joŋani yi jibitali kode yi pirit na wini a metani katani kode ayan kata kode 'ban

soronyon kune ti yeŋe kindu ti mumukä dili na ti mumukä ko 'dok ti ririyá a ya ti mara kulo jejenya ma gboŋ nakye 'bakan na kule ŋo ma jonda kulya ma gboŋ na kiye diŋitan kune liŋ

aa kitajin kune a meta na kujöŋ kode meta na kulya ti jur kode' rerenyesi' naga a narok a koo medi a dunakindi' ŋutuu kulo i pirit na geleŋ kine kitajin naŋ ko kokon

ee nan yinga a na'but kogwon ko ta momora ko julin ko ŋutu kule a do denundi denesi na'but a ta gbe'de a 'bura a ta dendi toden ta dendi' tögu na 'börik ko ta tu yi kune' piritön ta momorani a julin lo'but kode' ŋutu geleŋ